Fomba ampiasaiko hanitra mba hampitoboina ny tsiro sy ny otrikaina ao anaty sakafo ah de arakarak'ilay sakafo atao, raha ohatra hoe zavatra mamy ilay karakaraina de kanelina na lavanila no ampiasaiko, fa raha ohatra hoe zavatra masira de dipoavitra, sakamalaho, tongolo maintso, izay no hasolo an'azy. <noise>